Amitwok alaki koo, konini itau imiani amuu komo amuu kou netai ko kou pendo. Pendo ko ngiam pendo ochei isi ing'wari kei. Ko akoi koneru porta maa nini komamoe chii <hesitation> necham kotindoi, allergy amuu amei ame porta ngotko, ngotko ngotkwam pendo. Kora koo nepaeng ko nginde chumbik, chechang chakula inde chumbik chechang amitwogi ko ko ngwanekitu chakula. Anaa koo anakonyerenen porta, namin namin korot. Ngi kora koo kou ovacado, kongiamii koo koo kama komakaran eng porta nguung. Amuu ngapko ko konamin kondirie, ilen ii ilen ile ingwar kei akotui komakararan misiing, nepo angwan ko ra. Ngiamsukaruk chechang koo konyerenen porta, amuu ngapko namin koroitop sikaruk, konamin konamin tugun alak, sukaruk komomache, mamache iai iam chechang, chakula alak kora koo konyerenen porta amuu, ngapiam <hesitation> chimapaipachi portang'unii kokonin imian, sukaruk kora konamden tonsils koamin tonsils amu ko amu amuu koamin tonsils amuu amu sigaruk chechang. Kora yaimache ichop amitwoki, kotara iun eunek amuu ngotko maiun eu konamei chapu. chakula akomuchiko koamin moet. Kora ngotko ngptko kichap chakula, akomaikeri komuchi konyokochut kaliang'iki ako kaliang'iiki koo, kotinyei kotinyei ko ko konamden korotwek cheyach kora koo komae tara yakoichop chakula kotara koichapen, kaichapen sapuriet netilil mwaita araa kaichapen tara kaichapen kiiy age tukul kora ko tilil kora tara kaius eunek kotililitun. Si <hesitation> tara kora, yeichapen chakula, kotara kotilil komanamin. Komanamin chafuu, komanam chafu chakula, tara iakikishan ile chakula yoichope koo kotilil oleichapen, kora amitwooki komachei, komachei chii netilili. Moche chii neilachikei komie yochope chakula, kumaa kumagoi ko konam chapuuk.